Au tu edvais lakouna ta adogarito gegu gauka na au sinagu tamagu korikori geri na mogo wagu iaiagu geri na mogo edvais kika giviniguto. Au keiguai neganai au sinagu tamagu na gikiraguto vekako asigina gemu sikuri magamaga na mogo bo na gemu sikuri bona vaga gugurua bono gauvei bo gauveini maki bono bogeboge vau bono vegarago mo advais geveiato. Wagu na tu vamoka lekei nai maigesina maigesina boveini maigesina bono varo au sinagu tu vamoka vavinena be gia e vamokato goi maki maiga tu maigesina bono varoa maiga tu maigesina bono vei be gia e varovaroto goi neganai au maki gia sevinai be evaga ribaguto goi kamasi auna ganigani ba varoani kamasina auna biku ba varoani mogeri au evaga ribaguto. Ini toma maki au a varovaroni neganai atugamagin oh au sinagu na tu mogesina evaroato bena au tu ia aigesina eveito goi gabunai au maki mogesina toma agauvei iagirini. Tamagu na kekei tu gena guruga sebona tu maiga goi tu vavine u sikurin neganai bono sikuri. Vekako ai goi bege gofamuni neganai Goi gemu vekwaragi asi aninai beagoni bena mo gu gia gena guruga tu akoranamagiato be mo sikuli tu a sikuli to mu dokona dokona agabiato bona a sikulito gosi maki au tu gauvei agabito agabito maki autu agauveito be sinagu tamagu adururito bona tarikakagu maigeri gesi sikuli davari maki auna tamagu avaga kavaiato mogeri aveirito aveirito nai enabe mo tamagu egauveito senagi gia davana kekei asi barego kekei be ganigani danuri edanto be mo tarigu dogoro kika tu geri sikuri davari genai asi eilailato bena autu gegu sikuli aval arakavagito bena agauveito bena mo ta tamagu avakavaiato mogeri gabu bana vevakava iagirigana ela bona tarigu dogoro sikuri na erakavagito bena ta ta geri gauvei gauvei egoitagoto ini toma ge gaukarani nai mogoni gauka geri vevaganagi bo koranamagirini neganai gita gera maguri tu benamoni bona bemaukani gauka geri vevaganagi be advais tu veregaukana gita fukai evanagirani kavana gia gena maotpis tu gauka maigeri Nai ma gia na vevaganagi advais evinirini neganai mo tu gia barau na gita be vinir advais be vinirani kavana tu gia na gita evinirani nai ma gita sini koranamagiri be gera maguri bege namo gana nai au gegu vevaganagi wagu na vamoka lekenai e sinaguna vamoka lekenai avagalibaguto dagarana tu agauvei iagiani bena agitaiani maki gena dokona outcome maki agitaiani lagilagi mogoni gauka asi gevitorito korana tu giana egauvei iagirito gaburi tu mogoni egauveiagi ginikaurito goi o ini toma gita siraga vaga koriri uranai be tavei fatafatarini mo nai dokonai tu asi enamoni e mo toma agitaiani mogoni gauka geri vevaganagi o geri advais eve veini neganai bisini sagagi korana tu gia geri guruga tu giana etanu iagiato bona gemaguri iagiato tu lakavana namona mabarana tu eriba gosiato bena mo vevaganagi gita ma evinirani neganai. Gitana bisini gabilagea be namo begene gora gana mai toma nai ma mo vevaganagi moga lubu lekenai maki evaga goadagiagi dagara barana tu lubu lekenai korana barana bara tu veregauka mogo gita ta magurito tu ma gena pepes dainai nai ma mo pepes mo gitana bita vaga guguruani iauka lekena tauanira lekena mabarana bita vaga ilailaiani be balansini neganai tu maguri tu namo bona namo